Kalu wange-wange yang biasa gena ngori suka pake calana popo, se pake kos biasa bato. tapi kalu tagi baronda bolo tagi toma mansia na acara anggena ngori suka pake spato, coma pake calana gau, pake kos lapis kameja ua ge batik